<noise> Manamamy am siramamy. Zay ny tena tiako satria igny mba manome tsiro amin'ny raha andrahoategna sy am raha ataotegna fisotro. Mba manome hery. <noise>